दरअसल, टोस्टर..जब भी आप टोस्टर मां ब्रेड डालदन तेते मूड़ी करदन जब, जब ब्रेड मूड़ी चलि जंदि, त तो मूड़ी एक क्वॉयल रौंदि लग्यीं। क्वॉयल मतलब एक स्प्रिंग जनसि, जो भौत गरम ह्वे जंदि, ज्वो आप हीटर मां भि द्योखदन क्वॉयल। त तमण्ये क्वॉयल रौंदि तेसे क्या ह्वंद भौत ज्यादा गर्मी पैदा ह्वंदि अर गर्मी पैदा ह्वंदि ही ज्वो ब्रेडे मत्थि वलि सतह रौंदि ना, स्या काली पड़ि जंदि। जलि जंदि एक तरीका से। बस ये ही सिस्टम पर काम करद टोस्टर और क्वे येमा बड़ू सिस्टम नी चि।